Haya, so wiyaama jaɓude wondeede, bon dun ka hakkilam wara e wiide ɓiɓɓe aadama en hono muuɗun en hasinginde e baldal fu wala. Sabii neɗɗo, <hesitation> ɗo ngonɗaa e aduna fu, a twan aɗa hasindinii e yimɓe honorooɓe maaɗa. Ndennon saa a wanaa neɗɗo baaldeteeɗo, a tawan huunde fuu ana haannii nokku maaɗa.